Be do lotira gaasa hore be mai. be do wata nyebbam mai ha dow gaasa mai, joda je wakkati sedda, sai be loota gaasa mai wada kumpa ngam itta champe ha gaasa goddo.